kọrọll, ɗọk rap, kụnụụṇ, sẹrẹị, pụwa, payịndị, pẹẹlọụ parpaɗa lamda kpọmọ, kpọm salẹị ɗọk, kpọm salẹị rap, kpọm salẹị kụnụṇ, kpọm salẹị sẹrẹị, kpọm salẹị pụwa, kpọm salẹị payịndị, kpọm salẹị pẹẹlọụ, kpọm salẹị parpaɗa, kpọm salẹị lamda, kị rap. kịrap salẹị ɗọk, kirap salẹị rap, kị rap salẹị kụnụṇ, kirap salẹị sẹrẹị, kirap salẹị puwa, kị kirap salẹị payịndị, kirap salẹị pẹẹlow, kirap salẹị parpaḍa, kirap salẹị lamḍa, kị kụnụṇ. kị kụnụṇ salẹị ɗ̣ọk, kị kụnụṇ salẹị rap, kị kụnụṇ salẹị kụnụṇ, kị kụnụṇ salẹị sẹrẹị, kị kụnụṇ salẹị puwa, kị kụnụṇ salẹị payịndi, kị kụnụṇ salẹị pẹẹlọw, kị kụnụṇ salẹị parpaɗa, kụnụṇ salẹi̱ lamḍa, kị sẹrẹị. kị sẹrẹị salẹị dọk, kị sẹrẹị salẹị rap, kị sẹrẹị salẹị kụnụṇ, kị sẹrẹị salẹị puwa, kị sẹrẹị salẹị sẹrẹị, kị sẹrẹị, kị sẹrẹị salẹị payịndị, kị sẹrẹị salẹị pẹẹlọw, ki̱ sẹrẹị salẹị parpaɗa, kị sẹrẹị salẹị lamɗa, kị pụwa, kị pụwa salẹị ɗọk, kị pụwa salẹị rap, kị pụwa salẹị kụnụṇ kị pụwa salẹị sẹrẹị, kị pụwa salẹị pụwa, kị pụwa salẹị payịndị, kị pụwa salẹị pẹẹlọụ. Kịpụwa Salẹị parpaɗa, kịpụwa salẹị lamda, kị payịndị, kị payịndị salẹị ɗọk, kị payịndị salẹị rap kị payịndị salẹị kụnụṇ, kị payịndị salẹị sẹrẹị, kị payịndị salẹị pụwa, kị payịndị salẹị payịndị, kị payịndị salẹị pẹlọu, kị payịndị salẹị parpada, kịpayịndị salẹị lamɗa, kị pẹlọụ. kị pẹẹlọụ salẹị ɗọk, kị pẹlọụ salẹị rap, kị pẹlọụ salẹị kụnụṇ, kị pẹlọụ salẹị sẹrẹị, kị pẹlọụ salẹị pụwa, kị pẹlọụ salẹị payịndị, kị pẹlọụ salẹị parpada, kị pẹlọụ salẹị lamɗ̣a, kị lamɗa, kị lamɗa salẹị dọk, kị lamda salẹị rap, kị lamɗa salẹị kụnụn, kị lamɗa salẹị sẹrẹị, kị lamɗa salẹị pụwa, kị lamɗa salẹị payịndị, kị lamɗa salẹi̱ pẹẹlọụ, kịlamɗa salẹị parpaɗa, wọn.